في أحد الأيام وظهر أحد الأيام بدت لعبة طفل ما بالتكلم، والتحدث، وكان ما في بهاي الغرفة إلا هذا الطفل، بس لمن جهه يتكلم لأهله، ولأخوانه ما حدا يصدقه أمه تقول له حاجتك تخاريف، أبوه يقول له حاجتك تخاريف ، إخوانه يقولون له حاجتك تخاريف، إلى جت هذي اللعبة واتكلمت قدام الأهل.